عسلاما بلي ننجم شي نعرف وينوا أما هو أقرب مركز شرطا هني, خاطر إنا بلحق المكان هنيا أول مرا, أول مرا معنا نجيها, مجيتهاش من قبل, منعرفهاش, <hesitation> دونك ممكن تعمل عليا أكبر مزيا تنعتني بالجدا, منعش نمشي يمين يسار, ديما نقدم فوطويل, لا بالله امان معنا, معرفتش روحي